<noise> Quemah nochi, nochi noncan tlen ticpehpeyah xevitl, plontas tlen ticpehpeyah nochi… nochi quemah quimahmatih que lalivis cogtona ouhuoquih, uohuoquih tlican, ¿tlica? porque amoncah atzintli uan lalivis ocachi cogtona nochi, nochi xivitl, nochi uohuoqui, sacatl vahvaqui, plontas uohuoquih, nochi, ¿tlica? porqui pos amo cah atzintli uor gua tona pos san tlapic ticchiuasqueh, nimodo, san tlapic nochi uohuoqui, nochi uohuoqui pos acmo itpihpiya dion tlen tlen itchiuasqueh. Sa cah xopantlah xopantlah quemah tlaxoxoctic, nochi nochi, nochi tlin sacatl, xivitl nochi tlen oncah nochi xoxoctic, pero cah xopantlah, pero ihquin yaca cuarismeh, nochi nochi tlauaqui, tlica? porque amo cah gatzintli. Nochi xochimieh, nochi, nochi sacatl, sacatl nochi ixmotili nochi tlahuaqui. Nochi amotlen oncan, amo tle oncan nochih hasta gocsipa ya quiyavis cara xivitl ihcuac yaquiyavi ocsipa ya pieua, itzmolini yaca yaca porque yaquiyavi, yaca tlaxoxoquivi, ¿tlica? porque pos youncah atzintlih. Uuo ihquin yacmo atzintli youahuaquih pos san tlapic pues san tlen itchiuasqueh, acmo itpia tlen itchiuaqueh, nimodo que nochi timotiquisqueh noche xevitl, nochi tle oncah pos amo uelih, san tlapic, nimodo san tlapic mauahuaquecah porque amo itpihpiya atzintli, itpihpiya atzintli uan amo oncah atzintli pos san tlapic mouaquih.